په غذایی رژیم کي د شکری کمولو مهمې لارې دانرژي او اجوسونو نه څښل هغه انرژي او اوجوسونه چی بوره لري په ټوله کي خوږه کمه خوړل او که خوړل کیږي هم دمېوو سره ګډه اوسي دوچې مېوې سره او همدارنګه د خوږو پرځای که خپله مېوه وخوړل سي خوږې مېوې دا به ترټولو ښه او اغېزمنه لار وي